Alay gny tany ditsy, na gny hoe tany manga. Vita zay da asia rano. Atao gny mampaditidity azy fa tsy atao malemy loatsy. <noise> Lafa vita i zay da maka ami zay sary Aomby ohatsy, da i sary aomby igny gn' alay tahaky. Apetapetaky gny tany ditsy; da manome sary soa.